செயற்கை இனிப்புகள் ஆரோக்கியத்தில் நேர்மறையான. மற்றும் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நன்மை. வாய் சுகாதாரம் செயற்கை இனிப்புகள் பல். சிதைவைத் தடுக்க உதவும் இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு. செயற்கை இனிப்புகள் நீரிழிவு நோயாளிகள் தங்கள். இரத்த சர்க்கரை அளவை நிர்வகிக்க உதவும். எடை மேலாண்மை செயற்கை இனிப்புகள். சர்க்கரைக்கு குறைந்த கலோரி மாற்றாக இருக்கலாம் பாதகம். எடை அதிகரிப்பு சில ஆய்வுகள் எடை அதிகரிப்பு. மற்றும் உடல் பருமனுக்கு செயற்கை. இனிப்புகளை இணைக்கின்றன. செரிமான பிரச்சனைகள் செயற்கை இனிப்புகள். வயிற்றில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும். வகை நீரிழிவு சில ஆய்வுகள் செயற்கை இனிப்புகளை. டைப் நீரிழிவு நோயை உருவாக்கும் அதிக. ஆபத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இருதய பிரச்சினைகள் செயற்கை இனிப்புகள். இருதய பிரச்சினைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு செயற்கை இனிப்புகள். இரத்த சர்க்கரையை மோசமாக கட்டுப்படுத்த வழிவகுக்கும். மற்ற பரிசீலனைகள். எடையைக் கட்டுப்படுத்த செயற்கை இனிப்புகளைப். பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக உலக சுகாதார அமைப்ப. பரிந்துரைக்கிறது தேன் மேப்பிள் சிரப் மற்றும் ஸ்டீவியா. போன்ற இயற்கை இனிப்புகள் செயற்கை. இனிப்புகளுக்கு சிறந்த மாற்றாகும்.